Nanjary mônersi- mônersia zen̈y Espain̈a tafara ny ady mahakasika ny fahafahana tamin'i Fransy nanomboka tamin'ny a arivo valon-jato amby f- valon-jato amby valo taon̈o, valo taon̈o ndraiky a arivo valo ambin'ny va- valon-jato folo sy efatra amby taon̈o. Tamy ze fotoana ze zen̈y rô nanomboka nanisy ilay kôtizasion atao hoe kandiksa zen̈y valo arivo valon-jato folo roa amby.